Tuteye yachikuena ño'o ihá tubi kua yuu odongan, tiná yachi kuina'a, kutu ye'é nguina tuku yee, un tuku yee dajan nakué yee, ako kakaia nanguina na tuku ñee nanrá ndojan kujun pato kué tuyee pato há.